நான் சனிக்கிழமையைப் பற்றி நினைக்கும் போது, அது சுதந்திரம் மற்றும் சாத்தியம் பற்றியது. இது ஒரு வெற்று கேன்வாஸ் போல் உணரும் ஒரு நாள்-வேலை அல்லது பள்ளி அழுத்தம், ஓய்வெடுக்க, ஆராய அல்லது வாரத்தில் நீங்கள் தள்ளிப்போட்ட விஷயங்களைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள ஒரு வாய்ப்பு. சோம்பேறித்தனமான காலையை ரசிப்பது, நண்பர்களுடன் வெளியே செல்வது, ஆக்கப்பூர்வமாக ஏதாவது செய்வது அல்லது அவசரமின்றி வீட்டைச் சுற்றியுள்ள விஷயங்களைச் செய்வது போன்றவற்றில் சனிக்கிழமைகள் பெரும்பாலும் ஓய்வெடுக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கும். மினி-எஸ்கேப்பின் ஆரம்பம் போன்ற சாகச உணர்வும் இருக்கிறது. சனிக்கிழமை உங்களுக்கும் அந்த சாத்தியக்கூறு உள்ளதா அல்லது வேறு ஏதாவது நினைக்கிறீர்களா?